I <hesitation> i cibi ch'a fan ven-i la forsa a un ad ezempi i spinas, la carn e <hesitation> tüta roba ch'a cunten ël fer